Maro tokoa rolahy ñy voka-dratsy <shushes> aterakiny ñy fiovaovany ñy toe-trandro aminy ñy biby: -Manahaky anizao ñy fiovaovany ñy toera misy azy; <shushes> manahaky anizay ñy tsy fahampiany ñy sakafo satria lafa miovaova ñy toe-trandro. mafana manintse. rehitsy ñy hanim-biby tsy misy ;ritsy ñy rano satria maike, tsy misy ñy lakan-drano reñe hisakafoanan-drozy inoman-drozy rano.